Sí, los animalis puein deprendel los unus delos otrus. Pos comu las pressonas, namás que dela osservancia las crías i los adultus pos deprendemus. Assín es que cogemus albeliais nuevas pa movel-mus pa precural comía i pa tolo que hazemus. I tamién pa quital-mus de peligrus enque essu alas vezis se deprendi más dela esperencia. Assinque sí, los animalis, que nusotrus tamién semus, deprendemus los unus delos otrus.